Ada tun ada cholle ada dansa ada cholle miyotu inama mal amtan arosa koo woya durani neket bangili faa harkit neketen naf bareseni dadan rifes dada it bufeten mata daten amine dib ete won midasa won harkit neketen ak mchongoafa ak inama midasa.